विश्राम शब्द के बारे में सोचत ही मोय मन में शांति आराम और निष्चिंता की भावना आउत है। यह वह समय होत है जब हम अपनी दिनचर्या की भागदौड़ से दूर होकर अपने आप को आराम देन के लिए रुकत है। विश्राम हमारे शरीर और मन दोनों के लिए आवश्यक होत है। ताकि हम अपनी ऊर्जा को पुनः संचित कर सके और ताजगी का अनुभव प्राप्त कर सके विश्वास को अर्थ होत है। निद्रा से नहीं बल्कि यह समय से भी होत है जब हम अपने पसंदीदा कामों को व्यवस्थित रखते हैं। जैसे ही किताब पढ़ना संगीत सुनना ध्यान लगाना वह प्रकृति का समय बिताना यह एक प्रकार को मानसिक और शारीरिक पुनः संचार होत है। जो हमें तनाव और काम करने में आत्मसमर्पण की भावना को भरपूर करने में मदद करता है। विश्वास से हमारी सोच स्पष्ट होत है हमारी रचनात्मक बढ़त है और हमारे फैसले को लेने में दिक्कत नहीं पड़त आए। जिसे कि हम अपने फैसले जल्दी से ले पाएँ तो यही कि मारे विश्राम करने के लिए हमें अपने शरीर के लिए जरूरी होत है।